Kua no nrachón na kuchó ná ho o on. tona kao kadaó na kuchió, ho tizán tizán na ke nruchí, kono ga inití, tizán na ta ngu kiti kua arroz yó pala notí, o tizán kano na koa tiyá na nadaní yá'a kua ta dikan ho ho o on. dikan kano kiti kuchó ho o on. ti ho olla n ho o on. ki kiti ñóo kuayó kiti ñó kuii ta ho o on. kitijan tá na kua nruchí, na kua ti'yá tikachí yó há lonko kuchío tá ana jan tu kón konó, ha ngu salten yó tá, nayó ta kuchoña na dachó iin nrivii nene iin nrivi kuchío ana dakadó iin tiyáka a ho o on. koño ichí yó, alia xhití yó dakadó tá najan xa najan tu kó kuchó ha ho o on. inka ho o on. caserola najan tá xa xatahú chón yó kadao ha chón dakadó ha ho o on dután kua lia nruchí ha lia tiyó ho o on. tikochí jan xanajan tu kuchó yian ján.